Takeye yenxo takeye vixli naku platano, xhikue xhiná, xhikue lima, lí takaye ku sandia, papaya, li xhikue yuu lí takaye tenxo takaxo, ene nani inixu nakundo li takaye ta <hesitation> iin na ini xu'ú.